ارجنټاین د ټنګو موسیقۍ او فوټبال لپاره پېژندل کېږي. دلته خلک د ملګرو او کورنۍ سره وخت تېرولو ته ارزښت ورکوي. د "ماتې" چای څښل یو دودیز عمل دی. همدارنګه، د رخصتیو پر وخت د غوښې یا باربیکیو دود ډېر عام دی.